Nʋ wʋ awʋ dʋnea idi dʋ kʋ wakɔ namʋ idiɛ wakɔ namʋa ɔlɛ idi ɛna wakɔ namʋ awixla awiediɛ kɔlɛ kpɔsɔ ayidi wafɔ namʋ ididi kʋ ɔlɛ itsuidi kʋ watʋfa nʋ gana labafa kʋ wakɔ namuibi wakɔnamʋ ima wakɔ namʋ fransɛ bʋa nʋ wʋdza kplo idiɛ wakɔ namʋɛli lakplo la mɛ ɛdiɛ wakɔ nayɔ nʋalɛli ba lanʋ wʋ awidiɛ kɔlɛ kpɔsɔ ɛdiɛ bʋakʋ atsi yadʋ nayava bʋakʋ watsi namʋ tsakala nʋ fransɛ yaka wafɔnazɔ nʋ yovodi wafɔ namui bi layɛ tsiyo yadʋ nayava mɛ wakɔ namʋ itsuiɛ bi nawʋ dʋnʋe mɛ idiɛ bʋakɔlɛ <hesitation> akpɛlʋ kama dzakplo kʋ wakɔ namʋ kʋ yebi yakʋtʋ mʋ yavla kɔmanʋ avla makʋtʋ mʋ kanedza kɔma nʋa lɛnʋ kpɔsɔɛ kʋ wakɔ namʋ mɛ kpɔsɔɛ lalɛ ɛlʋ kama dza kplo.